סאו איך וואלט אנגעקאלט מיין פרענד און איך וואלט איר געלאזט א מעסעדזש איך וואלט איר געזאגט אז העלא אז איך בין עס און אז איך וויל איר אנווינטשן אלע גוטע זאכן און אז איך וויל און איך וואלט געמאכט איך וואלט א ביסל אזוי וואו געווען אזוי וואו ווא אז איך קען נישט גלייבן אז מ'האלט שױן דא און אויב זי קען מיך צוריקקאלן און אז איך וויל הערן מער איך וויל רעדן צו איר